Lallai un yidi jannde art e duniyaaru ndu, ngam art kanjum woni didoto duniyaaru ndu. Haani un beyda non no un jannginta art e janngirde famare ngam sukabe meden.